པོ་ལནད་གི་ནམ་ལ་ཡ་ནའི་ནམས་བློ་གཟེབ་པ་ཆི་ན། པོ་ལནད་ན་དེ་ཁ་པའི་ཁབ་ས་ཨང་ཚིག་ཁ་སྟངས་ཆི་ཟ་ཨིན། དེ་ན་གག་ཡ་བབ་ས་སིར། བྷླ་སངས་ཁོ་དེ་གི་སེར་རིག་སྤུ་བབ་ས་སིར། ཐཱའི་དེ་ན་ཆི་ཀ་ཁབ་ས་དག་ཁྲིལ་ཆི་ཀ་ར་སྟེང་དོ། ལོ་ཆེར་ཁ་ཐུ་ཆི་ཀ་ཁབ་ས་ལབ་ཏི་ར་སིས། ཆི་ཀ་ལ་དོ་ཨིན་ཏའི་ཁི་ཏའི་རན་ཇུ་ནི་སིར། ཁབ་ས་ལབ་ཏི་ར་ཁག་ཁ་ཧ་དེ་ཁབ་ས་ཨིན། ཁོ་དི་ཁོ་བབ་ཀ་ཨིན་སི། དེ་བཞིན་དེ་བརན་ས་ན་ལབ་ཏེ་ཆི་ཀ་ཏའི་གྷར་དོ་ཨིན།